Ngam ittugo champe ha bandu, ko limse ko tasaaje. bedo naftira be sabulu ha babe duddum. diga ko nandi lotugo limse, ko yiwira be mai ngam itta champe bandu goddo laaba... ko ngam lallugo tasaaje ha defetendu to nyorwi.